இல்லை, மனிதர்கள் இயற்கையாகவே அவர்களின் அனுபவங்கள், மதிப்புகள் மற்றும் முன்னோக்குகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட சார்புகளைக் கொண்டிருப்பதால். ஒருவரின் சிந்தனை மற்றும் முடிவெடுப்பதில் இருந்து சார்புகளை முற்றிலுமாக அகற்றுவது சாத்தியமில்லை. இருப்பினும், தனிநபர்கள் தங்கள் சொந்த தப்பெண்ணங்களை தீவிரமாக அங்கீகரிப்பதன் மூலம் சார்புகளைக் குறைக்க முயற்சி செய்யலாம்.